हं हर जंवारा अंदर भावना होंदी वे हमउ जन हमई भावना होंदी वन वो महसूस कण जन कभी हम हंसडा किन तह वो भी हंसडा चीन वो भी हसंद ची खुस वंड अगर हम दुखी चीन तह वो भी चुप चाप बैठा रैंड अगर हमार यख आस पड़ोस मा काल्हि भी कुछ बढ़िया काम होंद लग्यु तह वो भी वेकी हिसाब से अपह खानो इंतज़ार कणो की यो अचू खानु बनो वे सबकुछ महसूस कनु